Mes o henatuut kei, nu i na to katuun ke soson hamua guna na. Mes o henatuut haso irun hatania kekerek pume na, o henatuut ke hahaso hambob as dio kao katuun. Koma hisai, yo mes o henatuut haso i run, tanasah o hisai na haboak dibae no toae o nome. Poat nonongon punai youh, kani poat kure i na, kani poat mea kure punai youh. Espesoli kawo ain tete tena, Yerun di haso ye o henatuut i ih. Koma hisai, no hisai oma, mei na raeh punao toae teno mahut. Nongon tooh oma toae teno. <laughs> not ime na kekerek pume na, poat <hesitation> paat pume bai na <hesitation> tara hakinan amanas gun mo rarang terun o katuun i ih. Hate purun, koma hisai. Poat ena ku na hisai, ena pose na ku na tuba o team. Hisai puna. Hisai kop nin para naka, hisai kame nin para naka kop no nuh. No kuo on, tse no <hesitation> kui nambaot no ngen nahen napinipo, kop no hisai yu eh. Poat kakato puna nitsi toukato ih, ai na ku na rut as. Na ku na sep o team, ai ku totot poit pore sin o tooh henatuut i ih. Tooh henatuut i ih e manon. Tanasah poat ena hisai panas ogun, na sep sahis guo team. <noise> <hesitation> Poat na ku paat meh, me tuan ni hituat puna, kakato i na yu ih tsi kai ih, tein poat ena ku nongon tooh. Poat nongon tooh puna, kure puna tooh henatuut i ih, ai na ku tarahakinan pore e raeh on. <hesitation> Kobe poat i mei a nongon punai youh, ai na ku na tuba o team. Poat hamanas pui nitsi poat i eh, bao totot tena hirhiring hamanas on. E raeh as nena ka <hesitation> kure oku petas o rang i ih. Na ka koma hisai. Nameh- nameh nitsi poat, kokoh sisin hamanas ni <hesitation> toukato tarih nahen napinipo, Poat ena ku na kure hahiring petas <hesitation> o tooh henatuut i ih, youh petas poat ena ku hatuan hamanas nitsi kain toukato to hisai be na kure hamanas guo tooh henatuut to katuun i ih poat hahate purun ena. Poat ena ku hatuan panas bao katuun e tara hare petas diana, na i mes napean in raeh nahen napinipo, na tuan boak hare as gun tsonmomuo. Tooh terun, tooh henatuut terun, poat i hate purun ena ka, kato sin pu eh, kato sin pu eh, E huo hamanas on, <hesitation> kame huhuo uh. Tara guana to toae tarih, toutapa tarih, na tara tooh henatuut i ih, e haboak nin nakai raeh amanas ere to toae tarih. Poat i hatuan panas puna, poat ena ku nongon <hesitation> na henatuut i ih, hate purun ena, koma hisai, poat ena ku kure petas o rang terun, na ku nongon tooh, hasesek sai hamanas i mein tou tapa tarih. Katuun tara hamanas die na, yi mes in tsonmomuo in raeh e ih. Pion ne namot gun i, tokui pea namot guna, rang hakap puguna na. <hesitation> Kame as gun kan tokui as nahen napinipo, tin kominiti govman, ne namot as guai tokui nahen. Mea kosos puna e youh <noise> o totot i nu ena, in huhuo hamanas, i nongon <noise> tooh henatut ke haso yo katuun eno. Tooh hainpan mes ogun to kawo ain tete tena tooh henatuut kei haso i run, ai sisai, hamunisin tena, sisai kari haso imeh tooh henatuut i ih, tooh hainpan mes ogun terun. Tooh henatuut terun tena, e kame nin huhuo teyouh boak hamanas on. Youh oku as o tooh henatuut i ih pion, poat ena ku nee hamanas, tooh henatuut i ih hana hamanas as puguna to papean tarih. Na kame gun nahuepis napean, <hesitation> kei nu yana to Tamen tsinen tena, o hengon tena tsio hamunisin tena, hana poit amanas puguna to papean tarih. Poat ena ku haso as i nai youh to papean tarih, poat ena kato gua youh to papean tarih haso guai youh to papean tarih, mei a sah kosos puna i youh, nahen numa tena papean tena boak sin puri eh. Touhatatei terun raeh oku on, <hesitation> tsonhenatuut terun <noise> kakas mes o orih, kato sin puri eh. Nasah hahate mao run? Eno kakato ni nasah to papean teno? Mei a mes naka kato yana to papean tarih. Mes naka o ku ke hahate guana o papean tarih, "Koma hisai." <noise> Youh ku tooh henatuut ke hahaso guanai run. Koma hisai, hare ne rang hamuo hakap puguna na, kop nin para naka mes. Pa huenu ku pan tooh yu ih, koma hisai, kobai para naka kop no nuh. Poat ena mumuk guo kain tooh i ih to papean tarih, e tara poit as guna mun huhuo uh. <noise> Na hahate as guo papean tarih, poat eno mei an kure puo nasah ke rang <noise> mengua nai no, na sep mao mun huhuo uh. Kobe nitsi team nitsi kekerek a tuba diarun poat erun e hisai orih. Poat na hisai panas run, sep amanas dih nitsi team. Poat <hesitation> o rang me soot ona tarih ai na ku hate run, "Bei nasah hate ina?" Poat eno hisai on, no na sep mao team. Poat eno nongon tooh on, Mei tuan <noise> na sep puna o team, naka ke, <noise> henatuut ke haso guna o papean tarih, nu yana tin tsinen, tamen tarih, tara- tara pose i na mo- mo huhuo uh. Tarahakinan i na, tuba ime na huhuo to tooh henatuut i ih. Poat na haso amanas guai youh to papean tena, tara as guna tuba dirun in huhuo to tooh henatuut i ih. Poat e run mei kure as <hesitation> kure purun e youh, e tuba as dirun o huhuo to hisai. Na barah kuru mengun <hesitation> <noise> o tooh henatuut i ih, haboak hanon mes ime na. Son ena ka kama nongon as erun, na ka kama boak sin pu ih. Hanun son ena ka kama nongon as erun, na ka kama me gum as a ih. Na ka baniut papan hanun ai nahen napinipo temen. Poat ena ku kure i meh na tooh henatuut terun, tara hamanas gunai pion, na namot gun kain tokui eh, sohis in tokui namot as guna. Ai tara gunai pion gum hamanas ogua eh, yin huhuo oku petas to tooh henatuut kei haso e kawo, tete tena, hengon tarih, hamunisin tena. Youh ke tara hamanas nomo i pion, na tasok gun para kain tokui, tanasah to tooh henatuut oku terun. Son erun da koma henatuut a tena, mei asah tuan boak sin puna ih. To tooh henatuut oku terun, na raeh ogun, namunitun tena raeh orih. Namunitun tena mangin not dio hetaguh pea tena, nai tamen to papean, na o baku tin namunitun, na kame gun tokui pea. Henatuut i ih mamen in poat, mas hanate sioung guana papean tarih. Son erun tagisan orih, na mas gum mengue run. Kobe kukui keis guna poat emen ka posa omen, nai natahon tena ao papean. Poat men pose kao men, men hangum mene run ai na ku rarang merun o henatuut i ih, mei tuan tagisan punai youh. Mamen in poat haso guanai run. E kato sin pune eh, "Koma hisai. Koma hisai kop nakai para mes." Eyouh oku as tutuut sin puguna eh. Na tooh hainpan ogun mes pore in poat to katuun kiri henatuut mea tena. Pion tuba guna huhuo teyouh, ai namunitun as tena, natahon tena be na on to papean, tuba as dirun i pion huhuo to tooh henatuut kei nu i mea na tin tamen ain tsinen tarih. Poat na hana amanas pugue youh terun o papean, tuba dirun i pion. Tou tapa temen, men raeh oku men. Papean tena raeh orih, natahon tena raeh on tanasah, ena o baku tein namunituun. Na ku nu hanon i meh tooh henatuut i ih. In huhuo nongon punao henatuut i ih, tuba hamanas nomen i pion. Namunitun tena raeh orih. Son ena ka koma nu hanon as i me youh ka koma pup i meo tooh henatuut i ih, hatania mea tena be na on tin natahon be na on to papean, mei tuan boak hanon pumen. Gumgum temen namunitun a koma raeh. Koba na tooh hainpan mes ogun, tsi lain i ih ri na hakap, tamen, tsinen tarih ri nabo hakap ye na. Kobae, na tooh hainpan ogua terun, haman gue run nongon orih. Henatuut kei hasoi run, boak on i pion. Tuba guna, tuba nin namunitun tarih. <noise>